Ka- vu- kambukia ikero ikero yakawaida duu. Ikwerwa yakawaida duu ikwerwa handu wathaa. Mndu wathae mbunyi ithaiku na nuthu umbukia ghara kava mthowatiimba kwathamba kiamu <hesitation> nainywa chai ukaghachimbu chai. Chikeri fuchinywa chai mira vengi vachenywa unywi mira kwakwa ni njiwa chai. Hera mimina ni chai ya mariva, nikahawa eeh! kindu kilumia haonii ni marughu va- kerwe na moro kana kakorwo na mafura. Kana kwakuntifuna na nguku nahirima hiacha ina mabore herekwio kulaghire kijo kiyoo chavokoo kiregwe- kiregwe vie chitukuka imwi lia chai. Maana fichikora haghire kijo kyejikukheri kuchi kwakijoki, maarufu kijo kya vaghonu kirebwe. Kirembwe kyarime ilivya kio kikariwa hii mndu hae chai ikerwa bathi hai, beri baada ya hiyo una- una kia naondoa naumbea kwa nare netema mara khandahila thakwa naa kiwewia hawa nihandu vaniandu- vava Tanda tuku kuino ndembwie <hesitation> kole hangire shughuli tinginye nairo handu njibidu duhonge. Kindu thilaghi njighine nigherema miraghire keni nang'neda nikaghenda. Naa highare kijo cha mthave chikoro kwinathaa fungate kuliwia thaa mnane. Kijo chakorwa kwahiyo uchami waghara ukavia mtho mthangari nyio mthangari luva haghire. Kole haghire we kuna haraghire ighenda ena inyi nichiimba eh! nimlutheri. Unevaghende he kwaya nire imba, haunde ndagona kilo mndu ghere hia hei valesha lughanisha mawazo nava- navaroo nagheda kurutuka ikifika handu wathaa, magheri- magheri maana ki- thathiundu kichache kighundu chenye magheri. Niwendi maghe- magheri vakiavoko kohao kwandu wathaikumia na imwi kuinda thaimuni mbwia keyi. Bathi ni utaratibu lua- ikenyi wonyi ulolie fughende wia kijo kyako kwawoo hungukutiingirie maana ughute ruti nitefu ichifuchi fungia ho ichifumwa du naihira hia. ufunge uroritingire toshe ufughe ichievifika kwa wandu wathaa- thaa idu ivena thahii kijo kyakio kendemshaa kwaya kijo haya luva hiyo kole kyavuku huoju kiothulovaa. Ilolea loea Tv hoo! toke indefika thaya thaya nivigha eghelaa. Bathi mndu kavika neghe laa kuchicha mthaghare kindethi niighere hengama ivunie ilolo utaratibu wa firi mthima.